रोटिके बात करबो कहलेतिति रोटि तमाम मेलके रहतियाँ । जइसेकि कुँथ्वा रोटि, जुर्हिया रोटि, सादा रोटि, ताबामे पकाइल बन्‍ना बन्‍ना धोइल रोटि, हाथे लैके थोपल रोटि, तिल्हा रोटि, पक्कि रोटि, आलु पराठा, चिल्ला रोटि अइसने करके भौंडि, घिउओला रोटि आउ जाके तमाम मेलके रोटि रहतियाँ । खास करके यि रोटि, सक्कु रोटि फरक फरक मेलके हैं । यिने फरक कैसे हैं कहलेतिति कुँथ्वा रोटिमे बिच्चे दार डारके पकाइल रहता । आउ जाके जुर्हिया रोटिमे दुइ ठो लैया बनाके संघे बेलल रहता आउ जाके सादा रोटि चुनि चुनि कैहदेउ बेलके बनाइल रहता । ताबाओला धोइल रोटिके बात करबो कहलेतिति यि बन्‍ना भारि भारि रहता । साथे लैके थोपल रोटि हाथ लैके जैसे जैसे थोप पैतियाँ, जत्ता भारि थोप पैतियाँ उस्ते पकाइल रहता । अइने <hesitation> करके तिल्हा रोटि, पक्कि रोटि तेलमे पकाइल रहता । आलु पराठा आलु डारके बनाइल रहता । चिल्ला रोटि पिसान गाँजके यनिकि पातिर मेरके, पनहिंयाँ मेरके पिसान गाँजके बनाइल रहता आउ जाके भौंडी, घ्युओला रोटि फेकुन फरके मेलके रहतियाँ। <noise>